Atao eo ambony fatana ny lapoaly a de afanafanaina de s- <noise> zay vao asiana menaka, de avela hafanafana ny menaka, ny atody efa kapohana mialoha asiana sira, de arotsaka ao de avela, rehefa mandrimandry ny atody a de avadika, de vita.